Shotete omunhu nakale ena etilokalunga omunhu nakale afimaneka ovanhu vakwao yee natango nakele eshi ounhu womunhu yee okuna omikalo yee okuna ohole ngaho omunhu oo kuna oukwatya uli nawa naa okuli omunhu wovanhu hano pauxupi okutya ashike omunhu otwa hala omunhu ena oukwatya ou taudulu okutambulwako kovanhu vakwao ena ohole novanhu vakwao